Mehwɛ ɔman Ghana mu a sika a obi a ɔnnhyɛ daa mmpɛ edziban <noise> ɔnhyɛ daa nndzidzi bebree mpo ɔdze tɔ edziban da kor eyɛ bɛyɛ sidi eduasa a na ɛno koraa no ogyina bea ɔtɔ edziban no wɔ do. Ntsi sɛ yɛɛhwɛ naawɔtwe ne mu a yebenya dɛ nyimpa no <noise> obo - ɔdze sika bɛyɛɛ ahaebien nna du <noise> bɔtɔ - ewɔ Ghana sika m' bɔtɔ edziban ewɔ ndɛ mber yi a yɛwɔ mu yi.